Japan inchi dungati dunga biri armkubeti ada ishiane wol dogomati utalchfaa ishine womguda midafeti wonguda won ak gariafaa iyo nchi biri ira biashara wot midafet inchi ak kenyafa gari it ergite dub kenyat biteni wonguda midasit mashine faa won mashineafaa ta ijemfaa tairifaa wonkuli africa ergen biashara wot midafet.